hei hei her er vi fra rådhuskjelleren igjen med en ny utgave av Store lille Trondheim kommunens podkast.
og i studio sitter Harald Schjølberg og.
Tone Fagerholt og i dag Harald så er tema byutvikling.

på Pappenheim òg?
ja antagelig hvordan skal vi få til enda bedre medvirkning i byutviklingssaker og helst før det er for seint?

det her blir alle tiders.

ja takk lang og fin tittel så fint må det være.

oi det beste med å bo i Trondheim tror jeg er at den er så utrolig fin og at den har så lang historie sånn at uansett hvor du går hen så ser du liksom hele norgeshistorien faktisk og så er den passe stor.
og favorittstedet?

jeg syns Bakklandstorget er veldig trivelig og over Bakke bro ja egentlig har jeg mange plasser det er vanskelig å velge.
du jobber jo med byutvikling og det vil da si planer og strategier for hvordan Trondheim skal se ut i framtiden og det er det mange meninger om eller ?
ja det er litt sånn man har aldri fri fra jobben sin egentlig fordi byutvikling og spesielt kanskje sentrumsutvikling er jo et tema som kommer opp under middagsbesøk hos venner, eller det kan være i familieselskap, eller når man leser Adressa, så jeg vil jo si at jeg er nesten leser om jobben min hver eneste i dag i Adressa.
er du òg sånn at du får kjeft når du sier at du kommer fra Trondheim kommune? jeg opplever det enkelte ganger at .

det er sånn du som jobber i kommunen nå skal du høre her.

men når du er på en middag da og du merker engasjementet hva er det folk er opptatt av?
nei det er mange som er opptatt av Olav Tryggvasons gate når dem møter meg da i hvert fall og så er det jo mange som er opptatt av sånn som Nidarøhallen ja biltilgjengelighet parkering .
torget kanskje?
torget ja men kanskje ikke så mye som man kunne ha venta men det var kanskje litt tidligere når det var mye sånn mer sånn uklart. nå veit man jo mer om framdrift og hva som skal skje ja men mye om det derre med tilgjengeligheten og åpning og stenging av broer og ja.
er det mest negativt eller er det noe positivt?
jeg vil jo si at alt engasjement er jo positivt og jeg er jo en veldig engasjert person så jeg syns jo veldig gøy å diskutere byutvikling, men det er jo mye sånn i noen fora så får man jo litt stempelet eller sånn man vil får liksom stempelet som at, vi er en gjeng med idioter har jeg jo fått hørt noen ganger og det kan jo være litt sånn der at man hvordan skal man ta ta den da altså at vi er jo høgt utdanna folk og det er . vi har jo virkelig god oversikt over både byutviklinga her i Trondheim men òg i andre norske byer og utenlandske byer, men det er jo ingen som sitter på svaret, for hadde jo noen sittet på det geniale svaret om hvordan vi skulle ha bygd byen eller hvordan vi skulle utvikle sentrum så hadde vi jo gjort det og det er jo nettopp det at det er så komplekst, at vi trenger alle dem ulike stemmene og trenger å diskutere og jeg kan gjerne gå i en butikk i Midtbyen og handle og begynne å starte og diskutere sentrumsutvikling for at nettopp jeg vil høre dem ulike stemmene fordi det finnes mange gode innspill fra ulike personer tenker jeg da ulike aktører at det er ingen som sitter på hele sannheten eller hele svaret.
nei også finnes det vel kanskje ikke noe fasit heller?
nei det gjør jo ikke det fordi hvem er det som har bygd den perfekte byen? den har ikke jeg sett hvert fall.
og en viss saklighet i debatten vil du ha da.
ja jeg er jo veldig for det med faktabasert byutvikling så en av de tingene jeg har vært med og innført i sia jeg startet i Trondheim kommune er jo det Midtbyregnskapet, jeg vet ikke om dere har hørt om det, men det er jo nettopp det å få fakta på bordet som vi kan være enig om både næringslivet og kommunen og ja både handelsstanden og gårder og. vi kan liksom kan ha noe vi sier at det her er vi enige om og det er fakta og så skal vi være enig om måla også kan vi diskutere tiltakene i stedet for å både være uenig om målet og og hvor vi er hen i dag og hvor vi skal og tiltakene da blir det en sammensausing.
men vi snakker nå om om og slår fast at det er et stort engasjement rundt byutvikling og da blir spørsmålet hvordan kan det her engasjementet brukes inn i arbeidet med planer og strategier?
nei jeg tenker jo at vi i kommunen har et sånn særskilt behov behov og ønske om å få innspill fra ulike aktører i Trondheim. vi har jo for det første en veldig høyt utdanna og kompetent befolkning, altså vi har jo 200000 kloke hoder i byen her som kan hjelpe oss. i tillegg så har vi jo et veldig driftig næringsliv som vet hvor skoen trykker også har vi jo veldig mange frivillige organisasjoner og vi har andre offentlige etater altså vi er jo veldig heldige i Trondheim tenker jeg da. herregud så heldig vi er som kan liksom bare vi må få benytta oss av dem her ressursene på en god måte og da må man bruke ulike arenaer og ulike verktøy og for å liksom få dem ulike stemmene på banen. fordi at det er jo alltid noen som blir veldig stille i en forsamling der du føler at det er noen som er viktigere enn deg sjøl eller som på en måte har mer å komme med da så det er jo liksom det å få etablert ulike former for medvirkning- og innspillsarena da.
det veit jeg at dere har jobba en del med i det siste det å utvikle de arenaene hvor folk kan medvirke, kan du komme med noen eksempler på det dere har gjort eller skal gjøre på den fronten?
ja altså vi på byplantoret har jo jobba veldig mye med det med det med medvirkning og og det skyldes jo at det er jo noe i tiden. jeg trur det holder på å skjer et sånt paradigmeskifte akkurat nå der det liksom at man skal skape byen sammen men nå det siste året i forbindelse med at vi har, vi laga eller vi holder på å lage både sentrumsstrategi og vi lager byutviklingsstrategi og vi lager planer for lokale sentrum i Trondheim, så har jo vi gått sammen og fått testa ut noen nye verktøy og nye arenaer og det vi har f.eks. gjestebud om byutvikling og vi har hatt et innbyggerpanel om byutvikling. vi har veldig mye verksteder der vi både kartlegger på kart eksisterende verdier i dag. vi prøver å bygge Lego for å se hvordan skal byen se ut i framtida. vi bruker mye digitale verktøy og nå driver vi og bruker en tre-D-modell for å se og gjøre byutviklinga mer forståelig både for innbyggerne men òg for politikerne, det tror jeg er veldig viktig at å gjøre det mer rett og slett mer forståelig å bevisstgjøre før man skal gjøre valg da.
så dere driver og tester ut litt forskjellige ting?
ja jeg vil si at vi har vært i det siste med å teste ut ting og vi har jo fått mye vi har jo fått tilskuddsmidler til det òg da.

og så sender dem inn informasjon i etterkant av at dem har hatt et gjestebud der dem har invitert venner og kjente og gjerne at det er et kaffeslabberas eller kanskje dem serverer kaker eller hva det skal være og har et en trivelig stund sammen der dem diskuterer da noen temaer vi har sendt dem på forhånd.

og måten vi fant dem her innbyggerne det var jo å gi gå ut på Trondheim 2030 som er det nettmagasinet vi har på byutvikling i Trondheim i Trondheim kommune og så gikk vi ut på Facebook og sponsa en artikkel og sa hei vi vil gjerne komme i kontakt med engasjerte innbyggere og så var det masse folk som meldte seg.

får det noe reell betydning for det videre arbeidet?

men det er jo det eksisterende kvalitetene vi har i dag at vi må ta vare på det som som er umistelig da i dag og så er jo det mange som er opptatt av det med gåbyen at vi må kunne gå rundt omkring og det er veldig mange som er opptatt av det og, å kunne ta seg fram miljøvennlig og at vi må legge til rette for det og så er det jo en del om metrobuss da og at folk er liksom spent tror jeg egentlig veldig spent på hva hvordan hva metrobuss kommer til å gjøre i forhold til sentrum ja.

for det er jo ikke sånn at vi legger fram en løsning og så skal dem kommentere bra dårlig på løsning. det er jo mer sånn hva er de viktige temaene vi må fokusere på.
så det blir litt sånn temperaturmåling på en måte?

da kan dem gå innom på Facebook-sida vår som heter da er det jo Byplankontoret heter den altså på Facebook bare søke opp det eller så har vi nettside som heter framtidstrondheim dott N O der det ligger kontaktinformasjon til alle oss som jobber med med dem her planene så tenker jeg bare det å ta kontakt med oss rett og slett.

noen ganger så når vi snakker om store utbyggingssaker som ofte får mye medieoppmerksomhet så kan man jo få inntrykk av at engasjementet kommer litt seint når det mer eller mindre er for seint hvorfor hvorfor blir det sånn tror du?
det har jo med hvordan vi framstiller sakene tidlig i en prosess da at reguleringssaker der mye blir bestemt dem er vanskelige å forstå det er gjerne at det er på et kart . og det er noen kodinger i forhold til farger og sånn som på en måte ikke er laget for folk flest men dem er laget for fagfolk og til dels politikere men det er jo der altså det er jo i reguleringsplanene ofte høyder blir bestemt .

men at f.eks. at vi i framtida i større grad kan bruke tre-D-modeller eller òg fysiske modeller,

så jeg er jo veldig jeg er jo en teknologoptimist og jeg tenker jo at sånn VR, AR, tre-D-modell på desktop også kanskje og hvis du går ut med iPhone eller en anna smarttelefon ut i byrommene og kan se hvor høy faktisk bygningene blir da. så tror jeg prosessene kommer til å kanskje bli litt annerledes i framtida.
men er det her da fordi du du skisserer jo noen muligheter for å gjøre ting annerledes her er det sånne ting som dere nå driver å å jobber med for å?
veldig mye , og staten er jo opptatt av det her så dem gir jo en del midler både til sånn som kartoppmåling og og byplan er jo med i sånne digitaliseringsprosesser og byggesak altså mange enheter er med på det her.

og når du åpner opp den så kan du se rotere på bildet og se bygninger flere sider så det det skjer i i disse dager absolutt og det prosjektet som jeg er prosjektleder for Framtidsbilder for sentrum,

ja når det gjelder den tidlige fase i f.eks. sånn reguleringsplaner så trur jeg det. for nå er det jo gjerne at debatten starter når byggesaken blir behandla og da er det jo for seint så jo tidligere vi kan gjøre planene forståelig for publikum, jo bedre trur jeg det blir da. så at det det handler om flere ting det handler om mer medvirkning på sånn fysiske arena at man møtes ja og en annen ting er jo liksom at vi må kommunisere ut mer og bedre og klarere og bruke klarspråk og være mye tydeligere i kommunikasjonen. og så tenker jeg jo å ja mer enn å sette en annonse i avisa som er liksom det som er etter etter plan- og bygningsloven så er det eneste kravet man stiller til private utbyggere er jo å sette en annonse i Adressa og komme med et innspill til prikk prikk prikk på en epostadresse basert på et kart.
kan det være at den saksgangen kanskje er litt forvirrende altså den når du kommer ut med en reguleringsplan at at folk ikke skjønner at det her er starten på ett eller anna.
ja det er jo det at man melder oppstart da og da sender man jo ut brev til naboene der man forklarer at det er planoppstart og så er det en annonse i avisen det er det som man må gjøre etter loven men hva betyr det?

nei kanskje det er om fem år det er liksom en en en reguleringsplan kan jo ta ta lang tid å utarbeide alt ettersom hvor mye kontroverser saken har og hvor mye naboklager det kommer inn eller ja.

nei akkurat så det.

jeg har hvert fall skjønt at det er mye det er mye planer ja ja av ymse slag.
ja ja ja.

når det gjelder sånne utbyggingssaker og sånne ting da som så er det vel sånn at det er noen som kjenner reglene og systemet bedre enn andre hvordan sikre at alle får mulighet til å medvirke?
ja det er jo det som er det store spørsmålet for jeg tenker at vi når Trondheim kommune lager planer i egen regi sånn som at jeg er prosjektleder nå for sentrumsplan og vi har prosjektleder for lokale sentrum og byutviklingsstrategi og vi holder på med gatebysplan så gjør jo vi utstrakt medvirkning. vi bruker mye tid i ulike fora få folk med. men vi kan jo kun vise vei egentlig for det private og offentlige utbyggerne for det er jo ikke pålagt dem å gjøre like mye medvirkning så jeg tenker at vi kan på en måte prøve å være et forbilde og liksom si at det her er lurt vi får bedre planer og bedre strategier av å medvirke og få innspill fra flere,

men jeg tenker vi som byplankontor kan jo kun anbefale det og gjøre det men ifølge loven så er det jo kun dem der annonsene og dem høringsbrevene som blir sendt ut og sånn som må gjøres da for medvirkning er jo ressurskrevende.

jeg bare lurer på om vi nærmer oss slutten er det å si? du ser litt rart på meg.
jeg ser bort på deg og så tenkte jeg at ja for så vidt.
ja nei jeg kan jo jeg kan jo avslutte jeg hvis at du hvis du ikke har noe mer å fare med.
nei jeg var jeg syns jeg har fått mye gode svar her jeg nå ja.

Rosenborg så klart endelig noen som ikke brydde seg om fotball.
å mannen min er jo så engasjert i fotball og følger med men å nei jeg vi har vel ikke kanskje ikke helt trua men det har jo blitt så mye rabalder i Rosenborg nå så hvordan kan dem få til å få roa og trua på seg sjøl?
du trenger ikke å være diplomatisk her altså du kan også få lov til å si at det gir jeg blanke i.
nei altså jeg heier jo på Rosenborg selvfølgelig jeg bor i Trondheim og vil at dem skal gjøre det bra men jeg er ikke sånn som setter meg ned å ser på Rosenborg-kamper på tv-en dessverre.

å hva heter han dansken da han Bendtner Niklas Bendtner han har vel begynt å trene igjen med Rosenborg nå har han ikke det eller skulle han komme tilbake uken her?
nei det er det er like før nå.
ja jeg synes jeg så et oppslag om det ja nei det er på det nivået ja.
ja men da er vi flere takk for praten.
takk for praten.